خو کیدای سي زه غلط سوی یم. فکر نکوم چې تاسو دي یو د بل څخه خوابدي سي ځکه تاسو همیشه ډېر ښه روابط یو د بل سره لرل او حتا د غرمې ډوډۍ ته هم یو ځای تلاس. که خدای نکرده کوم ستونزه وي او یا کوم مشکل را منځ ته سوی وي، باید زما سره یې شریک کړي. ډېر وخت د ستونزو اصلي لامل د خبرو نه شریکول وي. د خبرو د لارې هر څه حل کیدای سي. راځي چي دا موضوع پر چایو سره حل کړو.